Sekarang au nanoana au deka sekitar sila telu dan rata rata teu nala sona dua hulu telu no dua hulu ha.